Luku chongraida no kwbangma jorao kaham khe uansukgui tongwui hwnba abo wngkha rwngtorma kwrwngma tei rwngthoma no swnamnai. Borokrokni vote rwngwui uansukmung sanai tei chongmungrokno swlainani kok tongo. Abo tẃiphangrokno jawab rwwi tei <noise> sorkar borokrokni mungwi samung tangnai absolute phan no rwktharwi tongo. Tamokhe luku chongraida ni bisingo jwngjal tongo abo wngkha tongmani. Khoroksa khoroksa sakha ni hamya eba khorokma gwnang tẃiphang hai kwbang systemrok kaisa jora no kaham khe swnamwui tongwui mano. Luku chongraida thik wngya phano abo jotoni slai khe kaham tei jotono tẃiwi system wngwi tongwui tongo. Borokno bwsakni langmano swnamna bagwi chubachu khlaio. Kuchung raida kaham khe samung tangna bagwi borokno swrwngwui wngwui tei tongnani nangnai.